<hesitation> Izy koa mandry amin'ny hôtely aminay akagny farany ambany <hesitation> roa aligny na dimy aligny fa misy mahatratra jisk'amin'ny ray hetsy na roa hetsy.